أحلى لعبة كانت عندي وأنا صغير سيارة سباق قديمة، كنت ألعب فيها لساعات، وأتخيل إني أسوقها في سباق حقيقي، كنت أسوي لها حوادث وأصلحها وبعدين أرجع ألعب فيها من جديد، كنت مجنون بلعبة البندقية التي تصير تطلق رصاص بلاستيك، كنت أسوي حرب مع أخواتي في البيت، وتخيل نفسك جندي شجاع كنا نتخبى ونطلق النار، وكانت أيام تمر بسرعة، أتذكر وأنا صغير كان عندي دمية قديمة كنت أحكي فيها كأنها إنسان حقيقي.